Aha myaka ataano, abantu baka biine okushemererwa okwabo, kutaryo okwahati, habwokuba muryegyo myaka, abantu bakabiine nkoku barashemererwa, mu myaka yaabo mu culture ezaabo eza ziriho mu ryobwo bwire, konka hatiiya ebintu bikagyenda birahinduka. Niitwe ba- omurembe kuguriija gurahinduka, tutambura n'omurembe, omurembe ogu waashangaho nigwe orashemeregwa nagwe nk'ogu waashangaho. Abaakare abo muryegyo myaka ataanno byabibaboneriire, nitwe kutwashangireho ebyitu muryogu mwaka twa- muryegu myaka erikwija twashanga nitwe byakoraki byatubonerera ahabw'okuba ebyenyima twatutarabimanya.